<hesitation> Fomba fagnidinana avion, avion alongany mandeha moteur izy io, de carburant carogene de izy alohany a izy agnidina igny de mandalo amina lalana mahitsy akeokeo amin'ny cent mètres akeo, de rehefa rehefa vita cent mètres ananjy de mirigna ambony aminjegny izy de amin'ny alalan'ny heliceny izy no ma raha.